Menurut ngoji, binatang yang paling i faja manege jange. Moi, tomo, sinoto ode, jange kaso. Karena manege sesuai de ajaran islam manege haram hukumnya wa ojomo, karena hewan manege o kia ma hukum ngone sebagai nyawa yang beragama terutama agama islam manege i dadi ua wa ojomo manege, o kia pertama tomo moi tomo, sinoto ode, jange kaso.